أول شي بندخل المنظمة بطريقة غير مباشرة ونراقب تحركاتهم ونجمع أكبر قدر من المعلومات، بدون ما يكشفوني، أستخدم الذكاء والتخطيط المسبق وهو مفتاح للتسلل والوصول للمعلومات المهمة.